Nahan in yuu ca ndivɨ ujun yee nda me me guayava chi cuaha ndute ian gui cohi ian jatu cuu naranja iyo cuehe jugo mee ye nda javaha guee maa chi yee ujun io vitamina ian cachi mee cua ndivɨ yaa ndivɨ fruta cuu ru ta a vaha caa na cachi yee nuun nuun ian inde ndivɨ yucu vii yee io ia yee iyo tu yee ahan fuerza iyo tuyee uju cuehe nandivɨ cuhe gandivɨ energa un vahi cuenda budu jan ndio cha ian cuca jian ya ian ndivɨ ujun yehe xico juun enu nacaje un me je.